Ngikundi kasi sana ye trema ngeenda mtremeni, ngeera mringa wakwa ngeenda nganywa ngara yembe ngatrema saa kumi na moja ngauya nakaa, ngashike shika kaa nge lolya moyo wakwa ukava fororoo ngee engere ikunda u ngeenda ngasa akulya mburu sakwa fo kaa sili kutra kwetre umbe ye kama ngeenda ngane saakua umbe iya, nganekama truruva kidoko ngashemsha ooh kidoko ngakiinywa ngakuunda, ngaamba naksa ngile fuga ng'ombe hii, ngasiilya ngeenda kwa mburu nga trumbulia mara ngamaa, ngaitra rikoni ngakora kachao baada ikora chao ngakaaa mfiri umungefikiiria ngaamba kasiye nshika fo ngaamba sia ngaase kaasi seengi, ngaasa ikumba samaki ngakumba samakii we ngakolya mtaji umchenge rekunda, ngengere ikunda ngaamba haatri ngishe kaakwasha fo ngili inda undung'uusha na besa hii yakwa mpaka ituukame, ngeera mburu ivili ngakumba ngasanda na mtaji ulya wakwa ngasha mjini moshi, ngishe mjini ngaasa ikumba nguo <noise> ngikumbe nguo ngakolya dakika hiyoi besa ilinsha fo ngeeingia mradi wa mkaa basimradi wa mkaa ngaufurahia moja kwa moja we bwaafo, ngasha ngafunga saa i ngatrisha mpaka dakikayi nwoowo ngefungua kibanda chakwa mm ncho nndo kile niinga kileniinga besa Yani mndu mtansania kabisa akundi ufunge mburu, ufuge umbe, waanse maisha fatro hata maisha ya mjini yakakulema weuya kulya kaaa ukane ansa biashara ye ruunda, ukashike ruunda kulya kaa utrakiire kwafo ukasha mjini fo, we engera ikunda kulya kaa kwafo hutrume fo hata kibarua kikeengera itrema mfiri washoka ukaneenda ukanerungua mhoko ivili we ve kaanga ukavelya, ukeenda ukahaa kaava ideve limu ukakumba ni besa, ukasha ukavyaa msheva oh mndeni ukakikya kali, uka kamatra sokini nbesa baasi ukakolya kutro ukalolya we furahia, ngefurahiwa na shamba lilya lakwa kema ntataa akwa aleniinga moshi ngakundana nalo fibaya kulya kaa kwakwa kutre mfugo se shika iningeshiinda ngakolya fo maruva nganywa, ngakolya fo boro cha mburu trukashinsha sikukuu trukalya na nguruve trukafunga, trukakolya nguruve fo fibohoro fili fiinyingi trukakolya fo ksa chakaa undusha vakaamba mwenye kula kitimoto trukaamba nnde kitimoto haatri msheku trulye, kavaiya haa vanakwa sikuu yashika lyeni akafraiya akamekunda trukauya mjini trukane sengetre se, ncho kindo ngile kunda taba ya ni mnndu uli mtansania utramera yembe, utrameraa mifugo yafo fo kaa, ukaamba usingatria mgeni kwetre umeruunda kinndo fo Nikutro taba twetre so maendeleo neyoo shangilikumba mkaa na akili yoosa kulya kaa ili ngilaisaakulya mburu sakwa ngeshiinda wiki tara ngave enda nga saakwa ngakolya <hesitation> silalii inda undusha ngave uya, ngaiya mwali amwana akwa hapa sana neve uchya. eeh ilaanajitahidi enikundi <hesitation> manaake ngoto kashika vale kakiti moto sho mlya vakundi ikora ishalaari yetre nyama yeshika oh kaindika we traamle iru we la kundo hicho tu basi.